woodi keddu am feere, o yiɗi ɓinngel feere, o yiɗi ɓinngel feere o ɓangay mo, say binngel may sali mo, nonnon say o naati heartbrake ɓernde maako pusi nonnon, say o sali, mo wari yiɗugo mo pat o yiɗa, 'kullum' o ɗon ha damuwa, o nyaamata, o yarata, o dinnga boyugo, har nyawu nanngi mo ɓe ya'ri mo asibiti, nde ɓe nyawuti mo o warti saare, say himɓe yecca ta mo na koɗume a yiɗi ba Allah hokka tama, Doole un a tefa goɗɗo, tunda ɓinngel ɗo sali ma, bo nana lallay a ɓanga mo a joɗa be maako, nyannde go feere a yiɗan huunde na alkhayri ba, nyannde go feere bo kuujeeeji a <hesitation> a salan kujee, kujee may say latta alkhayri, so jotta tefu goɗɗo. diga no ɓe hokki mo shawara nonnon may say o bi to 'shikenan' walaa damuwa say o tefi ɓingal feere, de o fuɗɗi yidde be binngel may say o yejjiti be ɓinngel to may, mo pusi mo ɓernde may.